لو كان بإمكاني التخلص من مشكلة عالميه وحده، كنت راح أتخلص من مشكلة التلوث البيئي رغم أنو هذا التلوث خلق مشاكل برشا برشا منها <hesitation> خراب الغابات، تلوث المناخ <hesitation> تغير في ثقب في طبقة الأوزون برشا برشا مشاكل خلقهم للمجتمع.